सिन् एखन् बिघ्यन रुत् पोजोक्ति बित्तियर् देक्। जर् हौ हत् सिनि ऐत्तथनिक् बोस्तो ह होजोले हर हन्जम्। अṭइ हौ होजे जि कोनु बोस्तो नीमन् ब पोस्तत् गोइबपरि। हरु सिनि <hesitation> किसो-किसो केत्तत् रुत-गतित् कम् गोरि अस। भ्हल् ब बेअ ब देकुरि हकु लुक्नि। <hesitation> नेगतिवे पतोरे भलन् गोरि उले सस्थ घोरिस जर् हौ हत्। सिनर् ऐति हके ए खमजन्ग् छरक् ए सिनर्। कोन्ति गुदोत धरि केप्ल बजे। <hesitation> अरु, अरु। हे सिनर् घोरु रुपुर। कि कुअ हुलुक् एक् <hesitation> बिघ्यनि। भ तेक्नोलोजिन् हे कदिक। दिएर् बेअ बोस्त घोरि। जर् हुलुक् हे बिअक्ति निजोर् अत्म। हे निवहिल्ब अत्म। भिसक् होइ निजोक् ए जते। निजोर् परि निजे। क्यो देख परत रुपि सस्थ घोर् तो रुपुर।